Bandaríkjastjórn ætlar að leggja verndartolla á vörur úr áli og stáli frá Evrópusambandinu Mexíkó og Kanada frá og með miðnætti Mexíkó og Evrópusambandið hafa á móti boðað hærri tolla á bandarískar vörur oddviti Viðreisnar í Reykjavík segir að verkaskipting

milli flokkanna sem nú eiga í meirihlutaviðræðum sé enn opin í Hafnarfirði ætla Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að mynda meirihluta í bæjarstjórn stjórnarmeirihlutinn var sakaður um grímulausa hagsmunagæslu fyrir stórútgerð í dag vegna frumvarps um lækkun veiðigjalda formaður atvinnuveganefndar segir að verið sé að tryggja að einhver veiðigjöld verði innheimt fyrir síðasta ársfjórðung stór hluti íslenskra landnámsmanna var keltneskur þeir sem hingað fluttu voru mun blandaðri að uppruna en talið hefur verið vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa erfðamengi úr tönnum tuttugu og fimm landnámsmanna Valgarð Briem sem ók fyrsta bílnum í fullum rétti á hægri akrein hér á landi endurtók leikinn í dag í tilefni þess að hálf öld er frá því að hægri

umferð var tekin upp gott kvöld Bandaríkjastjórn ætlar að setja verndartolla á vörur úr áli og stáli frá Evrópusambandinu Kanada og Mexíkó ákvörðunin tekur gildi á miðnætti bæði Mexíkó og Evrópusambandið ætla að hækka tolla á bandarískar vörur á móti

Merkel kanslari Þýskalands segir að aðgerðir Bandaríkjastjórnar séu ólöglegar viðskiptaráðherra Bandaríkjanna tilkynnti þessa ákvörðun í París í dag eftir langa og stranga fundi með fulltrúum Evrópusambandsins og ráðherrum einstakra Evrópuríkja þar sem reynt var að semja um undanþágur allt kom fyrir ekki tuttugu og fimm prósenta tollur verður settur á vörur úr stáli og tíu prósenta tollur

á vörur úr áli frá Evrópusambandinu og Mexíkó og Kanada sem eru með Bandaríkjunum í

fríverslunarbandalagi Norður Ameríku sem stjórnvöld í Washington vilja reyndar semja um upp á nýtt reyndi að draga úr þessu í viðtali við bandaríska sjónvarpsstöð í dag viðbrögðin hafa samt sem áður verið hörð stjórnvöld í Mexíkó hafa þegar boðað hærri tolla á bandarískar vörur Angela Merkel kanslari Þýskalands segir aðgerðir Bandaríkjamanna ólöglegar og e s b kallar þær hreina og klára verndarstefnu engar fréttir hafa enn borist

hvernig Evrópusambandið ætlar að ekki að fara inn í tímabil þar sem

ekki að fara inn í tímabil þar sem þyrla Landhelgisgæslunnar fór síðdegis að Gullfossi til að sækja erlenda konu sem

aftur fyrir sig niður af litlum stalli konan var flutt á Landspítalann í Fossvogi með höfuðáverka Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlögregluþjónn segir að konan hafi verið með skerta meðvitund ekki sé ljóst hversu

alvarlega hún slasaðist fyrsti formlegi fundur Samfylkingar Vinstri grænna Pírata og Viðreisnar um myndun borgarstjórnarmeirihluta í Reykjavík var haldinn í dag flokkarnir ákváðu í gær að hefja formlegar viðræður þær hófust í Marshall húsinu í morgun og stóðu fram eftir degi tveir fulltrúar frá hverjum flokki taka þátt í viðræðunum hópurinn sammæltist

hafa fjölskylduvæna og að ekki yrði fundað fram á kvöld hópurinn hittist næst í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti klukkan níu í fyrramálið

Þórdís Lóa segir að verkaskipting milli flokkanna sé enn opin

hvað var það sem dró ykkur í þessa átt ég hef átt stóru málunum Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn og óháðir

hafa komist að samkomulagi um myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar ákveðið er að Rósa Guðbjartsdóttir oddviti

Sjálfstæðisflokks verði bæjarstjóri Ágúst Bjarni Garðarsson oddviti Framsóknar og óháðra verður formaður bæjarráðs verið er að leggja lokahönd á málefnasamning sem

opinberlega eftir helgi í samningnum verður lögð áhersla á málefni fjölskyldu og eldri borgara og skilvirka þjónustu í þágu íbúa og fyrirtækja þingmenn stjórnarandstöðu voru bálreiðir út í stjórnarmeirihlutann á Alþingi í dag fyrir að taka frumvarp um lækkun veiðigjalda á elleftu stundu fram fyrir önnur mál og sökuðu ríkisstjórnina um grímulausa hagsmunagæslu formaður atvinnuveganefndar segir að verið sé að tryggja að einhver veiðigjöld verði innheimt í árslok það hefur verið afar heitt í kolunum á Alþingi í allan dag

dag ástæðan er nýtt frumvarp meirihluta atvinnuveganefndar um endurreikning veiðigjalds í ár sem leiðir til tveggja milljarða króna lækkunar á gjaldinu gagnrýnin beinist að innihaldi frumvarpsins

annars vegar og vinnubrögðum á Alþingi hins vegar gagnrýnt er að taka málið á dagskrá á elleftu stundu fram fyrir önnur mál þingmanna sem lengi hafi beðið þess að komast á dagskrá

gríðarlegur ágreiningur kristallaðist kom skýrt fram í þingsal í dag ég lýsi nú eftir manndómi hæstvirts sjávarútvegsráðherra sem ekki þorir að leggja þetta frumvarp fram sjálfur sem ég held að sé óhætt að kalla grímulausa hagsmunagæslu ríkisstjórnarinnar vegna þess að hún er það þótt hér hafi verið beitt ýmsum ráðum til að dulbúa hana við sjáum það að ríkisstjórninni liggur meira á að færa útgerðinni þrjá milljarða á silfurfati heldur en að klára ríkisfjármálaáætlunina sína það er dapurt að þurfa að taka þátt í þessum nöturlegu vinnubrögðum það er líka svolítið merkilegt þegar við hugsum til þess að þetta er í boði vinstri grænna ég skil ekki hvernig stjórnarmeirihlutinn ætlar að nálgast þessi mál nú við lok þingstarfa ef að menn ætla að byrja hér eftir hlé á því að svíkja það samkomulag sem var gert rétt fyrir hlé formaður atvinnuveganefndar tekur

undir þá gagnrýni að frumvarpið sé of seint fram komið byrjað hafi verið að undirbúa það í ársbyrjun en núgildandi lög falla úr gildi í haust það er verið að tryggja það að það sé hægt að leggja veiðigjöld á síðustu fjóra mánuði þessa árs en af hverju er það

nefndarinnar sem kemur fram með frumvarpið en ekki ráðherrann já þegar málið kemur svo seint fram þá er

auðveldara að koma málum í gegnum nefndir og það er hefð fyrir því að það hafi þurft á því að halda hjá mörgum ráðherrum að leita til nefnda viðkomandi fagnefndar þess má geta að frumvarpið

verður ekki tekið fyrir á þingfundi í dag þar sem afbrigði til að taka málið á dagskrá voru felld en til þess þarf aukinn meirihluta

við Lilju Rafneyju formann atvinnuveganefndar og

fyrrum ráðherra málaflokksins Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur í menningunni verður fjallað um listahátíðina Vöku og kosninguna um klassíkina okkar héraðsdómur Reykjaness sýknaði í dag blaðamanninn Atla Má Gylfason í meiðyrðamáli sem Guðmundur Ómarsson höfðaði gegn honum Guðmundur fór fram á tíu milljónir króna í bætur frá

Atla Má og Stundinni vegna umfjöllunar um meint tengsl Guðmundar við fíkniefnaviðskipti í Suður Ameríku og við Íslending sem hvarf þar fyrir fimm árum Vilhjálmur h Vilhjálmsson lögmaður Guðmundar segir að niðurstöðunni verði

Guðmundur hefur þegar tapað meiðyrðamáli gegn Sigmundi Erni Rúnarssyni dagskrárstjóra Hringbrautar RÚV samdi sig frá málsókn með því að greiða tvær og hálfa milljón króna strax daginn eftir var þó komið annað hljóð í Trump og nú er fundurinn aftur á dagskrá hann segist spenntur að sjá innihald bréfsins frá og býst við að það verði afhent í Washington á morgun undirbúningur fyrir leiðtogafundinn virðist í fullum gangi

sem er sagður hægri hönd leiðtoga Norður Kóreu er í heimsókn í New York tuttugu ár

eru frá því að svo hátt settur embættismaður frá Norður Kóreu heimsótti Bandaríkin þar fundaði hann með

utanríkisráðherra Bandaríkjanna Trump segir þá fundi hafa gengið mjög vel auk viðræðna

Norður Kóreu fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna í Suður Kóreu átt fundi síðan

á sunnudag á landamærum

er bandarísk sendinefnd sögð vera í Singapúr að ræða við erindreka Norður

um ýmis atriði fyrir leiðtogafundinn sem á að fara fram þar tólf júní Íslendingar eru mun einsleitari nú en við landnám þeir voru mjög blandaðir og stór hluti var keltneskur vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa

erfðamengi tuttugu og fimm landnámsmanna tuttugu og sjö manns sem geymdar eru á Þjóðminjasafni Íslands niðurstöðurnar voru birtar í grein í vísindatímaritinu Science í dag sunna Ebenesersdóttir og Agnar Helgason líffræðilegir mannfræðingar hjá Íslenskri erfðagreiningu eru höfundar hennar erfðamengi úr tönnum tuttugu og fimm einstaklinga frá landnámsöld var greint niðurstöðurnar staðfesta að Íslendingar eru

norrænum og keltneskum uppruna en munurinn er að núna þurfum við ekki að nota arfgerðir úr núlifandi Íslendingum til að áætla um arfgerðir forfeðra okkar heldur getum við farið beint til baka er svona pínu eins og að hafa aðgang að tímavél erfðaefnið var borið saman við arfgerðir núlifandi íbúa Íslands Bretlands Skandinavíu og annarra Evrópuþjóða hingað fluttu bæði norrænir og keltneskir menn það voru meðal annars blandaðar fjölskyldur þannig að það voru einstaklingar sem voru af af keltneskum uppruna en svo voru líka einstaklingar sem komu til Íslands fyrstu landnámsmenn sem voru af blönduðum uppruna og þetta gefur okkur pínu aðra aðra mynd heldur en áður hefur

fleiri Íslendingar voru af keltneskum uppruna við landnám en greina má af erfðaefni Íslendinga nú á dögum við erum að sjá fjörutíu og þrjú prósent

uppruna meðal landnámsmanna versus í dag þá erum við að sjá þrjátíu prósent og jafnvel

erum við með vanmat á það hversu margir keltneskir voru til staðar vegna þess að einstaklingarnir sem við erum að eru allt einstaklingar úr

niðurstöður rannsóknarinnar varpa nýju ljósi á upphaf Íslandsbyggðar og

skýra betur hvernig íslensk þjóð varð til samkvæmt þeim eru Íslendingar mun einsleitari nú en þeir voru við landnám það er ósköp eðlilegt vegna þess að hingað kemur ákveðinn fjölbreytileiki í þeirra sem hingað koma og síðan verðum við fyrir alls konar áföllum við verðum fyrir fyrir svarta dauða

bólusótt og svo framvegis og við það að þjóðin minnkar hún minnkaði um fjörutíu prósent í svartadauða þá glatast hluti af þessum erfðafræðilega fjölbreytileika

fundi

sem nýr kjarasamningur við ríkið er kynntur félagsmönnum

þá höfðu ljósmæður verið samningslausar í níu mánuði

launahækkanir á samningstímanum nema tæpum fimm prósentum honum fannst of mikið gert úr tilefninu mér eiginlega blöskrar allt þetta vesen sem gert er út af þessu af því að mér hefði ekki dottið í hug að þetta þætti svona merkilegur viðburður að það væri hægt að efna til svona samkomu í dag til að minnast þessa atburðar ég var náttúrlega dálítið

að breytingin myndi hafa í för með sér

staðið mig nógu vel í undirbúningi breytingarinnar á h deginum fyrir fimmtíu árum taldi Valgarð að það að kveðja vinstri umferðina væri svipað og að kveðja gamlan vin þegar frá líður verður okkur sennilega ýmsum minnisstætt þessi síðustu andartök vinstri umferðar en í augnablikinu augnablikinu liggur við að á hugann sæki söknuður eða eftirsjá eins og verið sé að kveðja gamlan vin huga þurfti að ýmsu í kjölfar breytingarinnar hún er þó talin hafa lækkað slysatíðni í umferðinni umtalsvert það þurfti að breyta ótal mannvirkjum það þurfti mikla fræðslu og

forvarnir til fólks

við teljum að mjög fljótlega þá fækkaði banaslysum um sirka tíu til tólf á ári í tilefni dagsins

endurskapaði Valgarð atburð h dagsins hann er orðinn níutíu og þriggja ára en ók með sama hætti á sama bíl og árið nítján hundruð sextíu og átta

akrein yfir á þá hægri

verði nærri tuttugu stigum á Austur og Suðausturlandi verður hiti hins vegar öllu lægri eða nærri tíu stigum Theodór Freyr

Bandaríkjastjórn ætlar að leggja verndartolla á vörur úr áli og stáli frá Evrópusambandinu Mexíkó og Kanada frá og með

miðnætti Mexíkó og Evrópusambandið

boðað hærri tolla á bandarískar vörur

oddviti Viðreisnar í Reykjavík segir að verkaskipting milli flokkanna sem nú eiga í meirihlutaviðræðum sé enn opin í Hafnarfirði ætla Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að mynda meirihluta í